إذا عندك صديق يلقى صعوبة في الحصول على وظيفة، نقوله حاول تحسين سيرتك الذاتية. شارك في ورشات عمل وطور مهاراتك. استخدم الشبكات الاجتماعية للبحث عن فرص، وحاول تتواصل مع ناس في مجالك. بالصبر والإصرار، باش تلقى الفرصة المناسبة.